Mwerii gurulalah, mwerii ya gavirii mwerii gavagah. mwerii ya gakanee. mwerii ya gatanoo, mwerii ya sitah, mwerii ya sabah, mwerii ya mnane, mwerii ya tisah, mwerii kwakumi, mwerii kwakumi na mlalah, mwerii kwakumi na gavirii.